ko tawe e mi wodi <noise> njongawooan e tawe mi wodi waylo mota <noise> gonda mi tawo e mi wodi battiɗo e jonganayam. <noise> Min e hore am to mi nyami fa mi haari mi wawi dirbago mota e hore am. <noise>